Ucobai mappa- mabbilangnge le- mappammula noloq lettuq saratu noloq seddi dua tellu eppa lima enneng fetu aruwa asera seppulo seppulo seddi seppulo dua seppulo tellu seppulo eppa seppulo lima seppulo enneng seppulo fitu seppulo aruwa seppulo asera duappulo duappulo seddi duappulo dua duappulo tellu duappulo eppa duappulo lima duappulo enneng duappulo fetu duappulo aruwa duappulo asera tellupulo tellupulo seddi tellupulo dua tellupulo tellu tellupulo eppa tellupulo lima tellupulo enneng tellupulo fetu tellupulo aruwa tellupulo asera patappulo patappulo seddi patappulo dua patappulo tellu patappulo eppa patappulo lima patappulo enneng patappulo pitu patappulo aruwa patappulo asera limappulo nappa ipatterruq i mappammu- <hesitation> mappammula limappulo lettu seratu limappulo seddi limappulo dua limappulo tellu limappulo eppa limappulo lima limappulo enneng limappulo pitu limappulo aruwa limappulo asera enneng pulona enneng pulana seddi enneng pulona dua enneng pulona tellu enneng pulona eppa enneng pulona lima enneng pulona enneng enneng pulona pitu enneng pulona aruwa- enneng pulona aruwa enneng pulona asera pituppulo pituppulo seddi pituppulo dua pituppulo tellu